Tüte le bestie al a i öi, per lu menu, pensu parei mi pöi, cuaidün però sai ch'a i an propi pa, alura i ergöi, i dërbun e la ratavuluira, ma anche sensa öi a van avanti l'istes